E laamu mo'ina laawol tefol ceede e mo'ina gureje meden e ladde. Igga laamu mo'ina gureje meden e ladde ngam, so a mo'inaay don to jodotoda yandego a rellay nyamunda, nyawu dudai, gese remaatako, bo nannage dudai.